Ooy olo aridian nenogho mibaghami, olo omaario momiin aar, or olo na balagh mibhever obho ne gamagh po omeedi utalugghi tezo odi omaario momiin aelr obho <hesitation> asi aki ta aru unu mo vaay ariighọ oblo aknas ololo aloki, no to tom oki riila ikooy rooy obho, tariisi nokooy rooy obh oloki miighs bha ara abekeeny obho pologh avo onogho odi kodige kodigh eboom olo adi aloghom olo <hesitation> odi atolom eper zodi podi odighi beos oony ooy esoor utuedio dio adian be adian era eneghe utem oghighu to odi ara abe- leeeny yobho, olo ne begheri epu, pu toki ta esi obho noki na bho novele to ologhi obho oseghe zooi anr obho na digh to loghi obho. <hesitation> afon ami no miinon maar obho, kudigh kodigh eboom ezi tọ bọl ọdighi ka adian obho an eghe kozo kezo olo no tumo dighi adiam no bho kaneghe, kezo kezo edish eboom olo tọbọl o dighi adian obho okpereghiom io duna duna potoke niwko user diakun bermain po ooko pa adian nobho omegne odi kamina adian odi ka reliom ac po obho ami uteeny odeghe obho agboloman erar ilo igboloman adian an laooy leouy de adian na dighi aghi cako, odi oseeridio. Kun dian odi naooy klou ow adian na dighi, odi aghi, ava mees, olo, odi ta ika tirlabekeeny, aki ki ilo arn dumi oh aki ta arizil oh podi aghi ooko bcos omina ooko ridiaa ipa bho po omina ooyo oro bho kaamina ka rolom.